<hesitation> Aleoko mampiasa fatagna gazy, satria igny a raha ohatra zao hoe agnampiasa fatagna elektrika zaho a de lasa misy lasa miakatra be jirama na karahan'zany; fa raha ohatra ndraka i batery igny a, igny nefa sy mainsy chargena koa, fa aleo zany mampiasa gazy a mba hoe gazy foagna chargenao aminanjy a de sy de mandany kokoa ko le izy.